Ñy fomba hataoko, hañavotako ñ'aiko laha zaho ro gadrany ñy mpanjaka vavy raty fañahy raiky aminy ñy tilikambo farany añabo :-Mampiasa ñy feoko aho, mikorakoraky aho añy, na mikaikaiky olo hamonjy ahy ;manahaky anizao ñy fandefasako ñy taratasy; ampandesiko tsioke, soa mba ho hitany ñ'olo, na mandatsandatsaky raha bakañabo añy aho lafa misy olo mandalo reñy.